بفضل التخييم وسط طبيعه خلابه لاني احب الهدوء والطبيعه اما قضاء ليله في فندقرما احسه يعني احسه عادي وما في متعه التخييم مع مشروب ساخن علي نار الحطب احس انه اهم بكثير من الفندق وقواعدهوكلنا بنحتاج وقت بعيد عن البشر والفندق ما بيوفر هالشي